ubregenmen imonuubine okumen otataneme moyimamu aswey ominowey nu inum owey moya oso nu abomekunyo nu oderin nu do mukpekpena me ma bomu inumnu oso otonkumen mekeynewey inwi ubi aswey iyinivi, iyidieryo imenene kime oyawme ovota shie banu mibinen osovurivi mitate inunmahine migote ubibekeny oyinakunu inwiesho miduvanyanumene mira di gari umeneyo okurutatule okunu iminuaane genovrame nu imome nu mibien nu enumibiete ewolmeya mikuru nyonkubo mu enatume nu ewlohen nume ufanyme nu ubieme odu umeneyo yo idaswey nu mebine okunu miyena orerenuenietan inumahine iyaba iyido oso okuru nyonkume ubo ma oho midiamu ubo abene ibeni oyame vashiemubanu agada nokpemen. okpemen agada numijando minwane nyonkubomekenyme, ekeinyme e nidin ubongonke ubokikar eniabo musogbo ebiatom mi akpene nu mu emunoseni udier agada odutom ukur na onusokun omọ ag. agame odegineye sogbeye okrasnenka enebita ememekoyi. Ugen ikenynu abomu ogbalnakre iyan avaibekeiny nu ibun eyan imomosi nu imileve nu enyan ikpoki inwi abeneabeninayo enatubaw ebol igadanu ibu dọ mina nu mesubaw. esubaw me funese dọ ugen ekeniyneni usokunu dọ inumnuijamakimo udier mona. udier udier mona, mona enuekrasne okunu eni <hesitation> okunu enimetamadu ka idar, dọ me lkpekpename mimunonen inwuyme mamu bonu movayan inwune enyon mu abene ibeni iso moyawmevotashenu muesinu meta da utom edamin mida utom edamindo <hesitation> mijam inwi ewey nu meda utom <hesitation> ekeny ewei naijiriana mijamu inwi ewey nu bamedukoinum ewenu enyan enu ekwendo ivrewteyo oyobanu mebineokunu mija mado minwanejamesi mikwe inum nu mivayonkubo mekenyme mikwe inum nu mivayonkubo mu ufanynme nu enatume mibine okunu miramija mirado miyibine owey idiom oso oma kumeme skay skaybobo. skay skaybobo oso omakomeme mamu mijamesioiu minwane yonkubo mowey oso oyame shiemesinu mibine owey idiom dọ mikurunyoke owey ubo imovu nu abomu emame okunumemene aya nu obijemenen nuoyinonusokun onyan ikpom nu igbrosen inwinown. enyan ikpom nu igbrosen inwinown ma- a nu iyawnu tomnown dọ. Oso okume okpoki mado owey nu okpom ide ikpom mu ekeny usokun nu ekeiny eweyna miwolyun mi nwane ye esinu ekokrom ude eweyo ova ta nu oso movodar mụ inwime mova kpro ude ikpomyo itany bekeiry ka mide mikotu enu bekeiry nu edrin umene nu ewey bibi eyi nyonkubome wey mado ude ikpomyo imaki mon onu usokun ovuka mikuru binen nokunu imo ekeny me menyan meta inum makine gina inum mahine na nu enuisavahine ka etan dọ eweyba meyi ewey gina mebol agadanuobunofiyehine esavahine mibinen okunu imo ekenyme eta inum mahine oso okperikumete mi krasne mikrasne okunu inyome ivotul mado minyoku bọ mekenyme iyo ude ukperke mibine oku nu oso mokperkme bọ nu mebine okun oso movanweyi asweyme oyo ode esi nu mignese mani mibinen okunu meja mu inwi akpegbneiny nu miyimadu mikpekpen oso nu odum utonu ekun oder nu ivome miblamasen ekeny usokunu mimavakinen oyinu okunu ivi mekenyme mibinen okunu ekeny me motamadu utomboyokrese onyonkume ubo mando inumnuabomutoemame oya nyonmu ubome mando mimenekeuto ekeny yọ mimunonen inwiyme akpegbeiny numuya okunu oyawey nu onyokubomu afany na abije menyan idiomnedia menyan eweygina imobaw metainumahine gina ewolya adwe adwe miyon ewey ewey miyonkubo. Oyo bonu mibinen okunu mevonyen asweime iso onyonkumeubo inwini omoru now krays krese ijama.